عشان تثبت برنامج على جوالك, أول شي, افتح متجر التطبيقات عندك, جوجل بلاي أو آب ستور, ابحث عن اسم البرنامج اللي تبي تثبته في خانة البحث, لما تطلع لك النتايج, اضغط عالبرنامج, وبعدين اضغط على زر تثبيت, انتظر شوي لين يخلص التحميل, بعد ما يخلص تقدر تفتح البرنامج من المتجر أو من شاشة الجوال, بس كذا يكون البرنامج مثبت, وجاهز للاستخدام.